أكبر مشكلة تواجه العالم اليوم هي تغيير المناخ. هالمشكلة تأثرعلى البيئة وتسبب كوارث طبيعية وتزيد من الفقر والجوع في بعض المناطق. كمان، فيه قضايا مثل الفقر والحروب وعدم المساواة. بس تغيير المناخ يعتبر تحدي كبير يؤثر على الكل.